नहीं भाई, असो तो नहीं करनूँ चाहिए कि तुम सारा पैसा सब लोगा माँच बाती देओ। असो करनूँ से तो कही चे भाई कोई कामन नहीं करेगा। सबको पास अगर बराबर बराबर पैसो रहेगा। तो कुन काम करेगा तुम बताओ भाई। अब तुमारा पास भी सो रुपिया ना बाकि जेता लोग उनका पास भी सो रुपिया तो वो कही बोलागा तुमको लेओ भाई मारो काम कर देओ। तुम क्यों करोगा उका काम। तुमारे पास भी पैसा छे उको पास भी पैसो रहे तुम किना बाता काम करोगा उका बाता। तो आशो कही ये तो बेकार चीज़ हज। पैसो तो कही बतनों नहीं चाहिए पैसो जो छे तो चली रहे। वो बढ़िया चीज़ हज। थोड़ा व्यक्ति अमीर, थोड़ा व्यक्ति गरीब, थोड़ा व्यक्ति बीच का असोर रहनों चाहिए हमसा।